Grill ba halangwui chamung songnani kwbangma patiamung lama tongo. Halangma jaga no nok huk tei bufang wafang ni hachal o khe swnam di. Halangma thapa tei manwui rok no suwui saaf khe tonidi. Halangmani sor ba wafi no kologma khe swlamdi. Gas ni thapa o halang khai gas cylinder no hachal o toni di. Bol ni thapa o halang khai bol kaham tei thapla kom khai toni di. Halangma manwui no hozlai ba hoki no fwnangwui ta toni di. Halangjak chamung no kari bawui thapa no kaham khe sudi tei thapa ni hor no bwthardi.